حوالي تمن نوافذ في المكان اللي بعيش فيه واحد في غرفتي و واحد في غرفه والدي و اربعه تقريبا في الصاله و واحد و واحد في الحمام و واحد في المطبخ فتقريبا الإجمالي تمانيه.